कान् रोन्ग् नि नम् हन थन्ग् ब?। गुफुर्, गस्सम्। गस्सम् मने ब्लेक्। गज, गम। भिरेत्-बिरेत् रोन्ग् दोन्ग्। निल, गस्सम्। भए, किसुमन् कलर ज बए?। जिरे, मतिअ। है, बोदि कलर्।